Ñalɗe goo, suuka moƴƴi kofa e ɗum nder ɗuumre makko, ko fii kofa nde e nder waɗaa. Kofa mawnde, bayyi to nder fombinaare paykun, tee yaɓɓi daande keɓe jeɗɗi ka ndiyam.